والله بس أوصل إنى أتفرغ لمدة ساعة واحدة، والله بساوى أشياء كثيرة، بالثلاث ساعات هاى بهد العالم وببنيه من أول وجديد، إنه بس- بمارس هواياتى، بظبط البيت، بظبط حالى، بجلس مع أطفالى، فى ألف شغلة وشغلة فينا نساويها بهاى الثلث ساعات، لكن المشكلة إنه ما عندى هادا <laughs> الثلاث ساعات ال- الفاضيين.